जानवरो माँ बोली जांदू की सबसे तेज़ जानवर जो ची वो चीता ची और सबसे दीमु ची जो जानवर स्लो जो बहुत डीरे चलन वो ची कछुवा तोह द्वी जानवर बहुत यानि चीन |